Gny hid- hidy farangara zashy, da <hesitation> misy <hesitation> raha boribory zay misy raha ndraindraika izy io karekarezay zay gne pôzigny, da asofoka amign'igny vy io da, da ahotakotakinao izy, da misy akoa lelany zay mizoso amignao, de igny magnamariky fa de mihidy <hesitation> io tragno io.